Henoko hoe nahazo fisondrontana ianao, nahazo promotion hono ianao! Dia efa arahabaina enao izany fa mahafinaritra izany fa ahoana mba hoe atoroy anay hoe ahoana no nahazahoanao an'izany, nahavitanao anzany dia hoe inona no afaka atao amin'izany? Otran'ny hoe arozazy sy ny namany ahoana an? Hoe efa mba nahazo promotion izany tokony mba misy fety kely atao zany sa hoe ahoana hozy izy anao?